Pakistanin adhum ishia khabdhii ishinen wonn dini thaan lila fan jirthi dininiiiii dini ishian ghudio islamua aminen dhub familithii wonn muhimu hamtua won familia lila maana kaskheti aminen inamaa ghughurdha iliman charekhone inamaa ghughurdha hishmtu yedheni wonsun dhubii akamaa wonni dhura kheteii eee dhub dinia won ghudion dinia aminen won oruuanen akamaa fan jirthi